بالتأكيد <hesitation> أريد أن أطور مهارات جديدة, مثل تعلم لغات جديدة, أو مهارات مهنية, بالتأكيد أريد الإستقرار المهني والوصل إلى مرحلة متقدممة من العمل, كذلك تكوين عائلة والبدء بتعزيز علاقات إجتماعية, وكذلك <hesitation> أتمنى السفر واستكشاف العالم وزيارة أماكن جديدة وتجربة ثقافات مختلفة وغيرها.